نعم مهم جدا التعليم للمجتمع، ولا وما يرتجي المجتمع ولا يوصل لمرحلة <hesitation> إنه يبني <hesitation> علاجات جوية، يبني حياة كريمة، حياة جميلة إلا بالتعليم، الجهل دايما يدمر العلم، يدمر الناس، يدمر المجتمع، يدمر وطن.